Baa ne beema bia wɔ asɔre ne beeba nnaase asɔre. Bɛ bɛgyaa binom. Nso berɛ a bɛ nyinaa bɛkɔtenaa akondwa baako so no, nkɔmmɔ didie muaa ne beema no bisaa baa ne dini. Nti bɛtenaa hɔ tie preaching no. Anaasɛ afutusɛm a sɔfoɔ no kaa da no. Na ɔfa dɔ ho. Nti berɛ bɛpɔnoyɛ no, beema no gyee baa no number. Nkɔmmɔ didie muaa ɔde too n'anim sɛ, n'ani gye ne ho. Ɔpɛ sɛ ɔware no na afei bɛyɛ awarefoɔ. Anigyesɛm so ne sɛ ne baa no nnya nwareyɛ. Nti ɔpenee so maa beema no sɛ waate no aseɛ. Ɔhwɛ beema no subane ne ne kasaa ne ne nneɛma bi a ɔyɛ a, ɛyɛ ampa, ɔyɛ beema ɔbɛtim ne no atena. Nti bɛkɔɔ fie kɔhuu abusuafoɔ ne bɛyɛɛ amammerɛ biaa ɛwɔ sɛ bɛyɛ. Ɛnnɛ a bɛ abɛyɛ awarefoɔ a bɛdɔ ho paa yie.